Argõntiina kultuuri pääle mõtõldöh, noh, edimäne asi, miä miilde tulõ, um muidoki tango. Tuu tango rütm ja tango tands ja. Noh ja hispaaniakeeline um tuu argõntiina kultuur. A päält tuu ummaq sääl muidoki viil ka nuuq indiaanikiilseq kultuuriq, miä ummaq hoobis tõistsugudsõq.